Ny karaza hazo maromaro mba haiko avao koa zashy ao gne hazo kigninina regny, ao gne bois de rose na andramegna koa fizakandreo anazy, ao gne hazo ala, ao gne palissendre, ao gne hazon'ny ananambo toa, ao gne hazon'ny igno koa moa ity raika zaka be ity, hazon'ny baobab regny hazo amby manko ny hangian'ny olo an'io, ao avao koa gne hazon'ny coco regny hazo aby zashy hangian'olo an'io.